gott kvöld hérna eftir ætlum við að ræða við ungan íslenskan kennara sem hefur fengið sérstaka viðurkenningu frá bæði Google og

menntavísindasviðs

í alvarlegri sálma undanfarna daga hafa fjölmiðlar fjallað um erfiðleika kvenna við að skilja við menn sem hafa beitt þær ofbeldi að fá

ljúka fjárskiptum og umgengnissamningi ef börn eru í spilinu getur tekið mörg ár einfaldlega ef ofbeldismaðurinn ákveður að tefja ferlið og til dæmis mæta ekki á fundi hjá sýslumanni á meðan nýtur þolandinn ekki þeirra réttinda sem hann annars ætti rétt á svosem barnabóta meðlags og húsaleigubóta svo dæmi séu tekin fyrir utan hvað það er átakanlegt að geta ekki losað sig við ofbeldismann úr lífi sínu vegna þess að kerfið heimilar það ekki

Halldórsson sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu velkominn sýslumannsembættið sætir gagnrýni en þetta snýr

líka að löggjafanum ef við afmörkum þetta spjall bara við þær konur sem sannarlega hafa sætt ofbeldi fyrir þetta er náttúrulega þannig að við förum eftir lögum það eru hjúskaparlög frá nítján hundruð níutíu og þrjú sem eru grundvöllurinn

þessu tagi sýslumaður hefur ekki nema takmarkaðar heimildir til að ganga frá skilnaði það er þannig að skilnaður verður ekki veittur hjá sýslumanni nema báðir aðilar séu

tekið mjög langan tíma við heyrum sögur af því að menn hafi ekki mætt á boðaða fundi átta til níu sinnum í röð flutt úr landi beitt alls konar brögðum tafið málið

er engin leið að setja mönnum stólinn fyrir dyrnar þetta er ágætur punktur að taka þetta átta sinnum

það má kannski segja að það sé jafnframt vísbending

embættinu um það að að

þetta er svona það enginn framgangur í málinu þá er það ljóst að málinu verður ekki lokið hjá sýslumanni en af hverju geriði það ekki fyrr já þetta er spurning þau eru margslungin þessi mál

við höfum ansi mörg dæmi um það að mál hafi verið að ganga fram og til baka og það svo slitnar slitnar upp úr því og það heldur áfram og og fer í einhverja hringi en menn

og inn í dómsalinn já já en það kostar pening ég er alveg

á þolendur í ofbeldismálum hvers vegna eiga þeir að þurfa að verja stórfé

að losna við ofbeldismenn úr

lögin taka ekkert sérstaklega á fólki

að gera það það er alveg spurning hvort það sé ástæða til að skoða það við erum með löggjöf frá nítján hundruð níutíu og þrjú og það má

halda því fram að það sé

að skoða ýmsa þætti í löggjöfinni og kannski byrja á því að hvað hin Norðurlöndin eru að gera þetta er málaflokkur

gjarnan er horft til Norðurlandanna með sáttameðferð sem sem viðgengst hér þolendur heimilisofbeldis eru neyddir til að fara í sáttameðferð í forsjár og umgengnismálum með gerendum sínum alveg eins og aðrir finnst þér gott að vinna eftir þessari reglu það má segja að þetta sé ekki þægilegasta reglan til að vinna eftir ef út í það er farið en gengur hún upp ja þetta er það sem við búum við ef sáttameðferð ef það er boðað

til hennar í tvígang og annar aðilinn aðilinn mætir ekki þá getur sýslumaður ekki gefið út

að sáttameðferð hafi ekki tekist slíkt vottorð er skilyrði til þess að það sé hægt að fara með málið fyrir héraðsdóm þannig að þetta er

þýðingu hefur ofbeldi inn í þetta ferli ja það er kannski erfitt að fullyrða um það

með almennum hætti hvaða

er

í veikri stöðu í ykkar kerfi hvaða þýðingu hefur ofbeldi ofbeldi hefur ekki

í þeim skilningi nema

það það birtist sem sem þáttur sem annar aðili máls setur fyrir sig og verður þá þess valdandi að málið gengur ekki fram hjá sýslumanni við erum að tala um að

hægt að fara með mál fyrir dóm en það er líka auðvitað hægt fyrir aðila sem hjón að fá sér lögmenn og það er ekki óalgengt að mæta lögmönnum með aðilum hjá sýslumanni já og þá er náttúrulega er verið að reyna að leita

leiða til þess að sætta mál en til dæmis nálgunarbönn vegna ítrekaðra brota nei

þetta er svona þetta þetta þetta er svona

að vísa málunum frá þá á aðili máls ekki annarra úrkosta en að leita til dómstóla lög um gjafsókn segja að þeir einir sem hafa undir tveimur milljónum í árslaun sem eru langt undir lágmarkslaunum

vinnandi manneskja þannig þetta er í raun og veru ekki möguleiki ekki ekki þannig það er náttúrulega möguleiki

ef fólk hefur efni á því er tilbúið

til að fara þessa leið nú ert þú sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu vinnur í þessu kerfi ég veit að

en víða annarsstaðar í öðrum embættum meira álag ertu sáttur við stöðuna eins og hún er nei eiginlega ekki ég hefði viljað sjá að það gæti verið meiri kraftur í þessu en ég held raunverulega að það sem

að fara í stefnumótunina það þarf að búa til tæki sem þú getur notað til viðmiðunar um það hvað er er ásættanleg málsmeðferð í tíma auðvitað eru þessi mál þannig vaxin að þau eru framgangur þeirra er að

miklu leyti undir aðilum máls komin en það má segja að það væri eðlilegt að að fara í stefnumótun til þess að átta sig á því hvaða kröfur viljum við gera þannig það er löggjafans

já það er löggjafans en það má segja að það sé ekki loku fyrir það skotið að að sýslumaður sjálfur eða ráðuneyti hafi forgöngu um það að fara í stefnumótun af þessu tagi til þess að það sé auðveldara að

nota mælingarnar takk fyrir að koma hingað skólamál menntavísindasvið Háskóla Íslands hefur síðustu vikur kallað eftir tilnefningum frá almenningi um framúrskarandi kennara

átakinu er að vekja athygli þjóðarinnar á kennarastarfinu og jákvæðum áhrifum þess Ingvi Hrannar Ómarsson hlaut hvatningarverðlaun fyrir framsækin störf í þágu menntamála sem

hafa vakið athygli á alþjóðavettvangi hann er fæddur á Sauðárkróki en lærði

í Danmörku og svo frumkvöðlafræði í Svíþjóð

starfar núna sem kennsluráðgjafi í tækni nýsköpun og skólaþróun hjá sveitarfélaginu Skagafirði hann er kominn hingað þú heldur úti vefsíðu þar sem þú setur inn útvarpsþætti og

bloggfærslur og fleira um daginn varstu valinn einn af hundrað áhrifamestu kennurum í heiminum hvað er

sé eitthvað mjög gott en

leiðrétti ég lærði á Íslandi og hvet þá sem að fara í nám að gera að gera slíkt hið sama ef þeir hafa áhuga á því mitt starf felst í því að vekja athygli skóla og kennara á því að við erum að undirbúa nemendur fyrir framtíðina þeirra en ekki fortíðina okkar til þess þurfum við að horfa svolítið langt við þurfum að horfa til framtíðar stóra breytingin sem hefur orðið í okkar samfélagi er það að

eitthvað hefur breyst úr því að muna og endurtaka hluti í að geta fundið og notað

það hefur meðal annars

upplýsingatækni ég hef verið að skoða ýmsa hluti í sambandi við það

hvað rannsóknir segja að nemendur þurfi að búa yfir til þess að geta lifað og starfað í þjóðfélagi nútímans og framtíðar þar svona helst eru hlutir eins og oft er talað á ensku

skapandi hugsun og gagnrýn hugsun sem er alls ekki ný ný færni eða neitt svoleiðis en rannsóknir sýna að þær séu mikilvægari nú en nokkru sinni áður en svo takast á þessir tveir heimar þessir

og kröfurnar þar en svo þurfa þau líka

kunna íslensku og að lesa og stærðfræði hún er stór hluti af geta unnið í dag er er að hafa vald yfir tækninni en ekki hún yfir þér hvað erum við að gera vitlaust í íslensku skólakerfi hvað gerum við vel og hvað

við erum að gera margt vel faglegt frelsi kennara er er er nokkuð gott samvinna hjá okkur er er mikil

við erum ekki í mikilli samkeppni milli skóla sem þýðir að kennarar og skólar geta unnið saman við deilum því sem við erum að gera það er kannski þess vegna sem ég fæ þessi verðlaun öll held ég

klárara en ég en ég kannski deili því sem ég er að gera ég segi frá því og reyni að hjálpa öðrum að að læra hvort sem það tekst eða ekki eru kennarar nógu

taka þátt í þessari faglegu umræðu um skólastarfið sjálft aðferðirnar og hvernig þær virka á börnin frábær samfélag kennara þar hjálpar tæknin okkur líka að tengjast ég man þegar ég byrjaði sem kennari

maður svolítið einangraður í sinni skólastofu núna erum við komin í meiri teymisvinnu erum að vinna saman kaffistofunni heldur erum við

að deila upplýsingum með fólki annars staðar á landinu og annars staðar í heiminum þess vegna er þessi bylting að verða í skólum þú ert núna með verkefni sem snýr að spjaldtölvum í Skagafirðinum hverju eruði að reyna að ná fram þar hvað gerið þið við tölvurnar við erum að reyna að undirbúa nemendur fyrir framtíðina þeirra það er það er grunnurinn í því sem við erum að gera að horfa langt

rannsóknir frá frá Oxford

það að spá um störf framtíðar eru bara þannig að sextíu og fimm prósent af störfum eftir tuttugu ár eru ekki til í dag

að búa þau til vélar eru að fara að taka mikið af störfum sem við vinnum nú í burtu það sjáum við bara

að hafa vald yfir tækninni þessi hræðilega fjórða iðnbylting já heyrðu takk kærlega fyrir að koma hingað Ingvi Hrannar og til hamingju með

að segja þetta gott í kvöld það er landsleikur á morgun og

ekkert Kastljós við sjáumst næst á mánudaginn veriði sæl